Talinjalma, fu dhiji kune na kumbuni, kan na dokutune fu saama, fala rumtu. Fé-fé-fé-me-me fé jaléyamay malé. Nsuugna same abiranni nangh dorongh, funa fé fu gnitima, ala bunghuni, ala gni. Ndufugna, fu dhijimala kumbu dé, yeckma a dokutuni fu saama. Ala lojati kune, lojati kune, yoncku kune tongoghu dé, deyi i jalama yéma kumbuni, i kan na dokutuni dokutuni fu saama. <hesitation> gingh sa same joo, nsuugna same joo, i kan na i fé fu ngnitima yinghma gnanta diffoni baluudi. Nan na akan di balu. Mmidima, hanaa-a- ngnode la, mu loo ka ngnode midine-midine, mula yicki-i fii i jalama a nettine. Yun na ilafu lockamo nfona, mulafu deyi-mu-mi fona fu kucksu. Papia ndufugna akan nan na dan docka fu saama agnode. Gnitiwo-ngniti-a-nsamni yo: nkinghsi yo, yaa yo, nan na akan di balu. Fi dhijima kumbu, iwo daado dé. Dhijima imati layi né, iyangati, iwo daado dan. Bay ignoju ku-i-i-i-ignoju-i-nu ya yune njonguni fa nkinghsi, nsuugna. Nkan na mbhiiké agnama ndadatiyi.